अपनो प्रसन है की सूती कमीज कसा बनावे। तो सूती कमीज बना बा कानने दर्जी ये जो चिज छावे वु रेवे सूती कपडो। अब सूती कपडा को निर्माण जो है नी कपास का रेशा रेवे नी जन से <noise> सुत बनावे करगा की मदद से। अब सूती कपड़ा की दर्जी जण वेक्ति की लिए कमीज बनावे ऊँके कानने काटे। फेर् जो सीलाई मशीन की मदद से ऊँ कपड़ा य सिवे जद वु सिके तैयार कर दे <hesitation> तो वु जो कमीज बने वा जो बुसट बने। वा सूती कपड़ा की कमीज केलावे।